अगर कोई को खोयलो बटुवों मिली जाए, तो सबसे पहला हमने देखनू कि उका अंदर काई पैचाण पत्र की चीज न छे, जैसे की लाइसेंस, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, सब छे काई, नाई मिला, तो फिर उका नंबर मिला होई, तो नंबर पर सिदो फोन लगाई के बात करलो कि थारा बटुवान हमारा पास छे ते ये जगह पर आईके लेले। अर नई ते कुछ नई मिले तो जहां वो बटुवा टॉइके पद मिल होइए गिर मिल होइए ये बट्वो की को आई, वो कोई नाई बतावा, तो फिर ये वो बट्वा का कै करणू, कि हमका उका मालिक के पास पहुचारना के लिए नधिक का पूलिस थानाम जाओणू, ताकि जीको होई वो बट्वो उका आसानी तक पहुची जाए।